Carpet niiin won miin kass balifthenu won dhura carpetin yaani miin akhii berre chichafaa ama miin mzimaa kass balifethen dhub ishin dhib yethee chafukithi Mal ishin chafukithethu ishin dhandheni akha woya hin borchenu ishi fudhethe dhishi kas hinkhethu akha borchenn Kaa ishia yaani sarr futhee jisithe sarr sunn sabuni kabbfaaa laaan laaan ridheni chafu suun laaan ridhe kasabafte bisan khulkhuloan dhub aminen ridhee ghositha